Si bin ka kwerso nari' ro' nga ninaj ro' anun' hiako' o' nichre si 'hia ñun', ni nne' ni kanin ro' si bin si xo' ni nari' kwerso si bé 'ngo chra 'hiaj ta ni ka kwerso, ni sisi si kiri' chra ni nichre ro' ninaj ro', sani chra kiri' ni kiri' 'ngo nakinj ko'o', ni sé bé 'ngo si kihio' nga nakinj si bé si kihiaj ra' ñun' man kaninj ñún chiki' ni kora' ñun' ni kako ni tukuñun' ni ko'o', bé ta ki'hio' ni xo' toj 'ngo kwej ni xo' toj ta riñan 'ngo kwej xo', si bé ta min xo' xiñún' kachi' 'no' si kiri' toj 'ngo kwej rta'ñan, kiri' toj 'ngo kwej nasa, kiri' toj 'ngo kwej hia'a uta xiñan xo' ro' a'bbej chra xo' ro', ni bé ta xo' kisíj xo' toj chra ni kun' ni ka'anj kirun' toj kono'ó ko'o', ni kun' riñan 'ngo dotor ni kiri' toj bitamina ni kiri' toj 'ngo suero ko'o', kataj sij ni bé ta ni nari' ró' ni bé ta ni 'hio' ni nari' kwersa nga nne kú' nga ninaj ro', bé ta min 'hio' tan bin si nukuaj ró' nnánj.